Fan̈aon'olo mpitsabo raha ren̈y bôka irô irô tsabo ataon̈y irô in̈y atao in̈y zen̈y asian̈a akata maiky an̈abon̈any. An̈ao leran̈y mandrôzy izy amizay tsy direkity maiky fo in̈y akata in̈y, in̈y amizay mitan̈a ran̈o elaela kokoa, avy eo koa in̈y mamoron̈o ran̈o zen̈y akata in̈y leran̈y an̈ao tsy ma-tsisy ran̈o anan̈ana izy.